Esie inyanga yanje ya khwivulwa, itare yindevuliruakho niyulile, mbuliranga vulai. Ekhupiranga nasaye orio khukunzusia inyanga eyo. Pethanga ndakhamala mwaka handi ndakhachaka mwaka kundi muya. Khemalanga ndikomba <hesitation> ne nyangayo ndekhekho eshiakhulia shindalatekhanga vuli nyanga ta. Nengulirekho vusie vya ngano nengulakho muchere vatekhekho pilau vasinzekho thingokho, nenanga vana vanje, nikhulia nikhuthekha nikhusherekea. Vamalanga vangulira, vandera isaa indi thizawadi nivayanua. Vamalanga vandere eviyanua. Nikwimba nikhuthekha nikhusangala, vanzibirakho, avethukhulu vanzibirakho athi appy birthday. <hesitation>